Ñajan tá ta tenreri dikuan ta to oxa konnri no ho o on. medico ta ho o on. yavi, yavi ga kennri tá, ho o on. chikonri yavi ka tá, koninria ta jan ta nri tikuii xi yavika no ho o on. ña no ni tendre ján, ta jan tandri ho o on. tikuii xi yavi jan a tau keninri iin dama kidukunri a iin venta no ninguan ta najan ni kidukunri to kini vá yavi han na ta tenro ta kikui tikuixí yavii jan tá u nruvani mia.